Bueno ja ku televisión tiuku tna'a jiaa xeocupando naateekundo ta noticia inga nación maá jiaa jandeeku vitnaa ja tadaama ta ja ku gorbierno vitnaa atiu ndovindo televisión jaxi'inindo xeocuparndo adi jaña'a ko xukuninindo ta noticia xuuya'a ta inga nación in jaxinindo nateekundo mismo televisión xuuka'an.